א פלעשלייט איז א מינע לעקטער וואס מ'קען נוצן ווי מ'וויל, מ'קען ארומוואקן מיט עס און באלייכטן אין די נאכט אדער אין די טונקלקייט זאכן, <hesitation> פון אינעווייניג לייגט מען אריין אדער איין אדער אפאר בעטעריס <noise> און מ'- <hesitation> און אזוי קוועטשט מען פון אויבן און ס'צינד זיך אן די לעקטער.